<hesitation> Fomban-drazana amy fiarahamoniny misy anjara asany, voalohany fomban-drazana zany ahaizantegna hoe azôvy mariny antegna, azôvy razambe nipoirantegna, ino tegna karazagnantegna ary ino aby fady mety amintegna magnokana ndraiky tsy mety amintegna.